Aa koa takani xiaa vii chi ya kai kua vichi raa siin va'a ninajma tiempo vichi tufi chi, tiempo xinaa ta ni xiyo looi ra, ya xika mii xi kiti sanii ra nta ntikuuva ta xia safi ra nta tikuu, ni'i xi'í yiáa kaxi, ni'i xi'í tikisuu, ni'i xi'í xia'a, ni'i xi'í xi'i ya cornaa kana xii'ka, yaka ni ntii xi'īka nta ntikuu ka kuai yachi loo tiin xiki'ka kuai xii tiki sanai ra, ika yoo mi xi'í ka xiai kayai xi'í kayai kayi kaxii. Ta vichi ra ninajma tivua tiempo, mi tiempo saa ra marzo xiantu chiintu aja marzo ra abri ra, mayo, juno ra xia yova ntixi kaxintu, aja xia yoo ntixi juli'ka ra xia yoo ntixi xia yoova ña'a kuxintu saa, a ta saa kama xiatu safi kuunra ra kama tukuita tu safi kuara saa, a yaka kua iyo ntuvia ni xiyo xinaa. A ni tu'utu ka kuru raa xia'a tu itun naannu ka kaava ntantu ra ka niintu tu'utu nintu keje yiajantu ta vichi ra koñaa ka vichi, ni najma tikuaa tiempo vichi yaja vichi ra xia siia kaa vichi, ta xiachi ra vaa tikua nixiyo saa, nii safi ra koo kuun tikura, ko kuunra kura safi kini chi safi vuaa xikura saa, viji kuunra, ntuvi kuun safi saa. Koo ña nuu ketaun ra nuu vaa ku ntia, nta iin ketaun ra yoso ntuvi <noise> xiaa safi yojo su abri'ka ra, ntuvi ketaun kuaun ra ntuvi kaa iku kuaun, ntuvi kaa tu yoso kuaun, koñaa, ntuvi tikuaa nixiyo mi ta nixiyo looi, saa ka kuu vaxi, saa ka kuu ra yiya xia safi ra nukuu kiniara, xiaa najma tiempo chiintu xiantu chiintu ña nuj ña mayova, <noise> mayo chiintu ra saa ra xiantu chiintu mayo'ka ra, yaka xinu ntaa, xinua'ka ntaa octubre saa xinua'ka kuxintu, aja saa ka kuu, saa ka kuu vaxi ra, aja saa ka kuu ra <noise> xiaya vichi ra, ya kii kuiya vaxi'ka mi vichi mii ya kuiya vichi, vichi ra xia safi kuunra julio, julio ra vichi ra takua ii itu lantia kua kuun vichi ra vichi xii safi xiun a <noise> xia'un kiji kiira a oko kifi xi iinra, su ni ntata ntii ñu'ú, ni ntata ntii iin chi kunuu ntii yuvi <noise> ra inkoo ka keta yuvi vichi tavi ntuu yaa ya yo'o, ta xinaa ra koo tavi, koo in ntuvi kaa xikakuntu xinaa nta ka mii nu kunintu ketantu kuantu ra. Ko yoo ntii ya'ya kanantu kuuntu yoo ntii nu kuuntu, ta vichi ra kooka ya'ya chi ntaa kartera nta kakuntu vichi, nina kartera kakuntu ra ya kachikantu xikakuntu ichii xia'a kuali xikakuntu xiachi ra kuñaa'ka vichi iin ntavi nta kaa vichi, vichi ra iin ta ketaun ra xi ii kua ya kunuu kuntia tavi kuu yava, vasoo ya kaka kana kaun ya kaka xia'aun, kuisoun tu'utu kuisoun ra, <noise> xinaa ra xikakuntu ra xintisontu tu'utu kununi yo'ó loo tokoru a ntisontu vaxintu su koo nuju takavaun, koo nuju ra vichi ra tu'utu na kuison te takaa ra takavaun yuvi ra kuviaun, chi suu nu tievo kuntekao kua vichi chi xa nta kua vichi chi tu yoo kaku kuo, a tu yo kuvia kuyo, xia ni yuviantu kuvintu mi ya kuiya vichi chi ko ni kaa kantu kuntentu ta kuva vichi'ka kuntentu, chi yo xia ntii xia'a kuo kantu ra, kunuu ntii, ntikutu xiki, ntikutu ra kunuu ntii, ta ni itun ra xiantia tuna itun xiantiana ra koñaa ni tu'utu'ka ra, koo tu'utu ko'o kee yajayo, ntikutu kuantu xaa tu'utu tikutu sa niintu loo ti tu'utu keje yiajantu, su nina carro kaka xia tu'utu, ta ya kachi kaun kuison tu'utu ra kuñia'ka vichi ntavi ntaa ka- va iku vichi, ta yiachi vaa ntikua nixiyo yiachi ta vichi kua kuñaa'ka, koo ñaa'ka vichi iin ntavi nta kaa vichi ra yoo ku nu ntia, a yoo. Saava ka vaxi najma, najma tiempo'va ra xiniyo xia kasa'ka kua iin uvi, uni'ka kuiya ra saa tuku ra xia siin tanajma tu chi najma tikua tiempo kua. Kooka xi'í kooka kaxio kuñaa'ka vichi <noise> taku xi'í tikisu'ka kantu xii ka, xi'í xi'aa ka ni ko ña'aka vichi ta ketaun iku ra ntii xia ntia kuaa kaun ta kutoun kaxiun xi'í vichi ra, kuaun iin uvi hora, a uni hora saavi kuun sa niiun iin xi'í loo kaxiun, saai sa kuun sa niun in loo tu tu'utu keje yiajaun, saavi xia niun iin xi'í xi'aa loo'ka, xi'í tikisu loo'ka, xi'í nta kaa in ña kuniun ra su kuaun iku kajni, kuaun iin hora, a uvi hora saai savi kunta iniun sa niiun <noise> iin xi'í loo kaxiun, xia niiun iin tu'utu loo keje yajaun ta vichi aa, ntee tikua kaa vichi, ni najma tikua yuvi vhci ra, xiachi ra koñai ni xiyo ntuvi tikuaa nixiyo, ta vichi ra ntee tikua kaa, ñaka saava kaa ivichi kua najma tiempo, kuaa suva kaa ñu'untu yoo kua najma tiempo ra xinaa ra ntuvi nixiyo xinaa ra ntuvi nixiyo xi'í, nixiyo yiaxintu vichi koñaaka ntii, kuñaaka ta xia kutontu kaxintu xi'í, kutontu ta ka iña, kunintu kaxintu xi'í tikisu'ka, xi'í xi'aaka xi'í su kuaa xiikantu iku xavi kiintu, ikavi kuuntu sa niintu loo tii yuva ti'í'ka kiintu kaxintu loo tii'a. Yuva xiinti'ka su kuaa xikantu xiaa nta kuumi nu kuantu saavi sa niintu loo xinti, sa niintu loo yuva ti'í, sa niintu loo yuva tia'á kaxintu, su kuaa xikantu xiaa yuva tia'á chi yuva, yuva xia <noise> yuva kiini kaa mintu xiña yaka kua, su kuaa xikantu xiaa ta xiachi ra va yachi nixiyo xi'í xixintua, yiachi ni xiyo yuva kiinika, yiachi xiniyoa ra vichi kuñaa ka kuaa xikantu xia'a xai niintu loo yiaxintu. Ta vichi ra ni najma tikua tiempo vichi kuñaaka, tiempo ntii vichi chi siin tikuaa ka tiempo vichi ni najma tikua ra yakaa kua kaa ñu'untu vichi, koñaaka tua iku, iku ichi ta yu vichi tuku ra in tuu iini ra, iini ra koo kunteni kana iin kua ni suvi katuyo kana kuo vichi chi, ntu iini ra xiachi ra vaa nixiyo, chi ra saava ka yooj.